Jue tse'ey adyunëp, në jayëp myoj wi'isëp, jadunt's wen yëbëk, jadunt's tse'ey mat'sëp, jadunt's myoj t'sukëp, jadunt's na wixëp jadunt's dun bujëp mjesëp t'sëbox am, ka'an am, jadunt's asuk apëkëp, jadunt's myaj këbë, jadunt's jedun padaknëp akxaj ti'i padakam, pë papa, cilandro, jadunt's ka'an padaknëp, jadunt's kyënë, jadunt's kanyëp.